أحب الموسيقى العصرية عاد الأنغام الحديثة تاخذني لعالم ثاني، وتتمشى مع تتماشى مع مزاجي أكثر الكلاسيكية حلوة ولها قيمتها بس الموسيقى العصرية أقرب لقلبي وتواكب الحياة اليومية.